Pos Suláfrica pendi la epoca'l añu, peru assina pos hatus ligerus, pomá del sol, pomá palos fínfanus. Á, si unas botas ligeras pa camineal. Á, i tamién una literna chiquenina, melecinas, una máquina de retratal, i el passaporti, siempri eno altu de mí. Craru, huendu Suláfrica ai de sel un poquinu más cudiosu qu'endrentu d'Uropa. Francia quasi que pueis dil sin maleta i merca-lu tó pallí.